Xaftasiga yo'lda tahminan o'n soat vaqt sarflayman. <hesitation> Kuniga o'rtacha bir ikki soat yo'lda o'tadi. Bu ishga borish va qaytish vaqtimni <hesitation> o'z ichiga oladi ba'zan tirbandliklar tufayli bu vaqt o'zgarib turishi ham mumkin.